راح نقولك يا صاحبي لو كنت مضطرة أن أحنا نعيد بالصحراء ناخد معنا خمس أشياء، أولا شيء راح نحمل معنى الخايمة اللي ننام به وندم داخلهي، ثاني إشي راح ناخد معنا بعض الحبوب اللي ينفع أن أحنا نزرعها <noise> بالصحراء ثالث إشي راح ناخده معنا راح ناخد معنا الفائس اللي نحفر به ويساعدنا في الزراعة في الصحراء، خامس رابع إشي راح ناخد معنا يا أخي القداحة اللتي نقود النولع بها النار في تحرة خامس إشي راح ناخد معنا السكين التي نحن نعمل بها في الصحراء.